أيوه, التعليم مهم جداً للمجتمع لأنه يساعد في تطوير مهارات الأفراد ويحثث الوعي والثقافة كلما زاد مستوى التعليم زادت الفرص الاقتصادية والاجتماعية التعليم كمان يسهم في تحسين الصحة العامة وتقليل الجريمة لأنه يزرع القيم والأخلاق في الأجيال الجديدة